Ina korl ina korl ch’kura duniya ɗughama neche in inanda da forka ina tala ina gula spaka dadamang vila saspaka dadamange hamdullah kaka vita sapsaka dadamangaghaɗuhwana toh ina karak ina kor anabiye kafklaka ina kor dadamange kafkalaka tsasana ka yanda ga ɗob ka da dadomange gha ina kor dadamange awa maga, magamaga ka ina kor dadamang gulage awa thaus thavathayaka neche chuhuran duniya ngana lapiya ko tsaɗa gha magaka, ndragha magaka ansarta nahra inana inana magaka, nana inan ʒungwa kana vaana afkla ina an dunya afkla ina gula ina gula ngama neche vita saspaka dadamang nd ina korch thava thava ka ina hach ɗoru kaɓ kla ka mog ka ina dourche na toh kukɗa mama <noise> neche gula. Vila kafkla ka naya ina kwata hashine ala salla gha. <noise> Ala ndragha mogka, makwaɓchiyagha chuhraka ndech lapia, ʒalamba gha chuhura kun lapiya na na ambog nanama chuhra kum lapiya wallahi na vita saspaka nana an duniyana ko hakanda ko shishiwa ko haka nda ko shishi talawa wallahi da sne make ʒduka duniya na dandana va suga mew mak keghi ko nda kwaba ka an duniya makwabiyagha da ngalanata ala dagham magha hakiya tam erla t’ kawa haka moguwa toh neda mogki, ne da moge nelaki ah wane ang <hesitation> hankalinfa bdʒa hankaline kur hankalin kol ɗughuwana na kwata kwata chuhra ndech fa ʒaɗbu fa ʒaɗbu nak nakwata kwata agolna toh ne make na ula dadamangma na vaye da korla chekur lapiyana ko nda weh kana awafa nguɗfe afa rguɗz ko nda wa vita fafaka ngudʒngana ko dawa na ɗob dadamang ma fa sai fafaka ngudʒe vila fafaka nguɗze ɗobka dadamangn toh ka kɗakamna kappa nduɗoya na ko haka da sisiwa. Eh harma chuhraka nda kowa lapiya uʒshin ha gha sasna hangkuma mam mata hang inarhaga <noise> zalambagha sanana asna che markwambada inarhach ala dagha, magha, ʒhibagha, saganga gha, ala mulwambaghune, ala ʒshibamba ghune, ala grahagha na kap ala mambagha, ala ilowa gha, sagange ʒalambagha, mela ʒagalambagh na plo gula na snana sna hang ha dada sna snawata nda hankala mbdʒa wa wallahi toh ina ʒde mak vita kafksaka dadamang na nda ina ɗughwana na fa kag daa amang nda ghangin ma fa da chahura ka an duniya chulura ɗaghuwana hankalagh haiya juja ka taghan undunda agha kwaɓa kada mech ala ina ngla motina na, ina nghinan <hesitation> ghagina na, ina nglina na, hondinanan, keki na na, na kone doweche hahabe amma kaghunda haka nda komiryora vita shide jujaka taghan neche hiya hanklagh ah jujaka taghan nech stsabida vita korl vana ngana. Hankalaghe kwaɓa ina kdukch amma sap dadamange, hankla ɗughwana, hach kɗuku sai randa mamtaka na inkyene mata ka gola toh hankalagha ngama kukɗa, huma kɗu bu fa <hesitation> dada in dashka aghdiya neche gula agha thava thavaka an duniya na aya wane mtata agol na ane agolna undrhe fa agol aya meche aya anaf chida dadamang guʒama guʒama ndile agwal hang kana hankalaghe mna eh ha vayuna hm amma ende undarha k’kuna hiwa wane neche mtato ah hamdallai dara vaya ngama ma eh nechna hankalin fa ɗughwan bufa gol na toh haka snu amma kona ʒshiba ghe, kona uʒshin haghe sam hang vana har matuka matang ko mtuka data hang korl madalla nda nech kam ai sasnaka nana na hm sai ahankali ina korl kam annabima kwara kwara fa haha marakunda kan mog che sallah ndra ma mogche sallah dare mogche, sallah ndarvide mogche t’ dʒagche. Ko min na pla amma amma nɗa ɗwin na ewe meche ngalach tala hach chkulapiya nda ala tagwhang ndech wa, kaga anabi na da jebch dan avkaya nda ah keghe agha thanad agha thnenfa agolna a’a kag annabi na agha ɗada mojnana thwa agol na to uve fa uve da sanch uve da laga tach na saka amma kona gwar gwaɗon karfiya ghe gwargwaɗo ndʒaɗa ghe mogl inanagha thna dadamanga gha tsahra ndundha lapiya nghan na neche gula gula neche vita vaya bewa hm inana fa da ɗughanbufa inana ngena awa sna lamba dak ina da mog ka na na ch’hur dundiya na uʒangiya na nda wch ch’hura nda ka kag annabi kowa lapiya kona gamaghe skwa ka, ko ghwatakuala ghe skwa ka fa haha hakiyin fa taka ana maga ina ɗughwana dah ihsani ɗughwana vita maga maga kafa ha hgika ina korl dughwanul fa ko me hika ina korl ɗughane ghana fa. Wallahi da shka <hesitation> da shka vaya guleng kome na ko nuwa kama vana agolna ɗughwanagol na tawinda hanf hahaha vina haha ala kla taʒ dadamang na vinda vindiya ina magaka ɗugwana neche aka ɗughwana kal ɗughwana na neche vind hange hah saptunda andi tshara aka na se agets na amin amin amin so hkna apa se kawai ga alam ala grahine ah uh ne kon ka vani? Snamung gwaduna na ka amin amin har so hkna kaka ne jebi ne faravate? Agech na na nana gula am malaikuna gula malaiku jabrilu yaɗ gulenge yaɗa shugaba undha un duniya na hasha mau magayang kagech na duk dadunda kaɗas ndʒdine nagbch inarha anga min nda dinuwa anafksa dadamang amin kaga annabi. Kwata hashine vavrach koro amin kag dadamang amin amin amin ngama so hasha ngama nayifa gula malaikuya nana gulong gula undhaya nahanye takada dadamang toh ne ʒshor mangi ha dadamang da chuwu kakune da chu hang fa kome yanda amʒaka amʒaka magha ko dagha nahange yanata ko na hera hang an inana anɗangwo kagh gulaye vlana vla dadamang kwaba kada farkofa atanfa nahang nganafa an albarka kwaɓana, eh nahange sanadiya sanganata dan duniyana ma hang nahang nganuna ma ageh da dʒowka kwaɓa ngani? Kuma ha dadunda ko mamunda danogh chu uʒshinhin na lagata hang glafta hang ta ga ina ɗughwanu haɗuwa ko mbets mam nda dadu kowa dowch fa ina ɗughwane invla dadamang.